Yahde sal de spoor ɓuranikan, sabi too a yiidan e yimɓe huurɓe, a ɓeydoto weltaade. A yeewetaake du. <hesitation> ko ɓuri heewde fu ley sal spoorŋaaji ɗii, a tawan yimɓe ana njima, ana mboma.